Alors, en vrai je n'aime pas beaucoup le sport. Mais je dirais que j'ai très envie d'apprendre à danser. Donc j'aimerais commencer la danse. Et sinon j'aime bien nager, c'est agréable l'été.

Pour moi, le lieu de vacances idéal, c’est un endroit où je n'ai pas besoin de trop de préparation pour y aller. Euh, mais j'aime beaucoup les destinations exotiques. J’aime voir des paysages différents de la France, et j’ai beaucoup aimé aller au Japon, par exemple.

Alors personnellement je préfère avoir chaud plutôt que froid. Donc, euh, le printemps ou l’été c’est mieux. Euh, j’aime quand il fait chaud avec un peu de vent, quand il fait juste assez doux mais sans vent.

C'est une très bonne question. On souhaite tous que le passage par l'école soit agréable et favorise l'empathie et l'épanouissement des enfants. Peut-être que la pratique de la méditation, qui est à la mode en ce moment, permettrait de prendre conscience de ce dont l'autre a besoin pour se sentir bien et d'être plus gentil avec lui, plus à l'écoute de ses besoins.

À l'école j'ai beaucoup aimé la physique chimie, j'aimais beaucoup manipuler <hesitation> le matériel, faire des expériences. Ça m'a beaucoup plu et j'attendais beaucoup cette matière. Mais je pense à l'anglais, j'ai beaucoup aimé les langues.

Ce que j’aime chez mon copain, c’est l'écoute, le fait que quoi que je dise, il l'écoute et il comprend, et quand il a du mal à comprendre, il fait l'effort de comprendre. Donc de chercher pourquoi c’est important pour moi, et comment nous allons pouvoir vivre bien ensemble.

J'aimerai vraiment, vraiment beaucoup qu'il y ait suffisamment de paix et de stabilité politique pour <hesitation> que la société progresse, que nous vivions avec moins de maladies, moins de souffrance, que nous vivions plus proches les uns des autres ; et que dans ce climat de paix et de bonne entente entre les humains, nous puissions faire avancer la connaissance notamment les technologies, heu, jusqu'à découvrir toujours plus de choses sur la nature de l'univers, et de nos existences, et les raisons profondes de pourquoi nous sommes là.

Alors c'est très de niche, c'est très spécifique mais, les chansons du groupe Helium Vola, qui est je crois un groupe allemand, en tout cas avec une chanteuse, un chanteur et des instrumentistes, je ne sais pas comment dire. Leurs chansons, que j'ai découvertes à l'adolescence me suivent encore aujourd'hui et sont vaiment, pas forcément les plus belles chansons du monde ou les meilleures chansons du monde, mais vraiment quelque chose que je ne pourrais pas me passer.

Je me rends compte que j'aime porter des vêtements, plutôt avec des couleurs claires voire blanc, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et quand il fait bon dehors, quand il fait chaud, j'aime porter des vêtement plus légers, plus courts.

Alors, un conseil qu'on donne beaucoup aujourd'hui c'est d'être dans l'écoute. Donc voilà. Les gens sont parfois en recherche d'écoute, ils ont simplement besoin qu'on entende leurs problèmes, qu'on reconnaisse et qu'on valide le fait qu'ils sont nerveux. Et parfois d'autres personnes ou la même personne à d'autres moments de leur vie ont besoin de conseils et sont en recherche de solutions actives. Donc je verrai avec cette personne ce qui peut lui faire du bien à ce moment-là.

Alors, je ne prends pas beaucoup le temps de regarder le ciel, mais quand je le fais, euh, soit le ciel est couvert de brouillard et il y a des nuages partout, auquel cas tout est gris, ou parfois les nuages prennent des formes, euh, rondes, ellipsoïdales, euhm, et parfois ils font des petites taches, voilà, comme les, les champs.

"Alors, ce n'est peut-être pas la bonne réponse mais, là, la personne qui me vient, c'est l'actrice qui joue Hermione Granger dans Harry Potter, qui s'appelle, qui s'appelle Emma Watson, euh, parce que c'est une très bonne personne au delà de son rôle, du personnage qu'elle a joué. C'est quelqu'un, mais avec... comme tout le ""cast"", toute l'équipe des acteurs de Harry Potter qui ont grandi et sont devenus des personnes vraiment très respectueuses, très droites, très humbles et qui, qui cherchent à faire le bien dans le monde, notamment en faisant des interventions auprès de l'ONU ou en faisant la promotion d’œuvres caritatives."